ábua àyila kó túàni inadàsoa blɛ̀ɛ bògòzè ìna kàɖi òó ɖo nàáa yilaa, à nàáa ɖí bɔ̀sìmàa lèe ɔwɔ ɖò nàáa za yila ábua si à nàáa tu ikpɛ màa lèe ɔwɔ dò nàáa za yila ábua si ánɔ̀ku. à nà tú màa lèe ɔwɔ ɖò nàáa za yila izíwàa nì izítà ígbɔké lèe ábua kɔ nì kpo ákpɛ̀ blɛ̀ɛ ígbɔké lèe ɔwɔ nyeréwu kàá nè úni ka à tu ukleklenì ɔwɔ nyo bɔ̀sì, à nàáa na ìna lɔ nɔ̀tɔ úni ànà tú nì ákà lèe. úni à nà só bɔ̀sì, ígbɔ ɔwɔ nyo bɔ̀sì à nà nyó ɔ̀kùɛ̀yɛ úni à nàá duhù, à nàá duhù ɖɛ́ɛ́ à nàá mu ni aɖu ùú ne kása à ná nyó ɔ̀kùɛ̀yɛ ina lɔ plémú úni à nà zá yila, à nà zá yila sò ányiku ɖɛ́ɛ fo dò ɔku maké ɔwɔ tìnì sò èsèse fò dò ányiku úni à náa mù ni ùú ne úni à nà tú nyo bɔ̀sì úwaanì èle à nà yila ina lɔ ulu ulu, bùtò kpòkpli ina gege ní ina floò nì ina gága yila kpòkpliì. kaɖi àá banìi elíì inafloò nà mi nyàmà ígbɔ kàɖi ugegenì ìí fa kpàtà yá náàkpàtà màawu nàáa ɖélé nyo ùflòonì úni ú nàá nyamà elílɔké kàɖi à tu ina gága ní inagege búni fò kpàtà nyo míìbìà tè bú nà kú éwu. kɔm tú <hesitation> bɔ̀gɔ̀nì àwù kaɖi uwo nɛgɛ ɛɖíì. à nàáa tìnì néèwo ɔkuma no toli owónu mámi úni à nà yila, à náa mu ni ùú ne, úni à nà tú ɔ̀gɔ̀ lèe à nà yila à nàá mu ni ùú ne à nà ha ɔ́gɔ̀ lèe nì ìɖè lèe. à nàáa ha mámi à nà há mámi à nà nyó ɔ̀kùɛ̀yɛ á nàá duhù à nàá mu ni ùú ne kása à nà tú kɛnìà so bɔ̀sì úwaanì bìínì. à nà yila àwù lɔ ulu màa bàni éwu ɖíigbo màa bàni éwu ɖíigbo elí úna ɖi.